ⵀⴻⵔ ⵢⴰⵡⴰⴽ ⵢⴰⵡⴰⴽ ⵙⵓ ⵏⴰ ⴽoⵍⴰ ⴷⵡo ⴽⵀⴰⵏ ⵡⵉⵢⵢⵉp, ⵉⵙⵢ ⵢⴰⵡ ⵎⴰⵡ ⵙⴰⵏ ⵊⵓⵣⵉⵏ ⵀⴻⵔ ⴰⵢⴰⵡ ⵢⴰⵡ ⵙⴰⵎⵓⵙⵉⵍⵓⵏⴳⴰ pⵜⴰⴼⴰⵔⴰ,. ⵢⵓⵎⴻⵀⴰ ⵡⴰⵀⴰⵔ ⵜⵉⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⴰⴽ ⴰⵢⴰⵡⴰⵔ ⴻⴽ ⵎⵉⵙⵀⵉⵏ,. ⵜⴽoⵍⴰⵔⴻⵜⴰⵏ ⵎⴰ'ⵙⴼⵉⵏⴰ,. ⴰⴰⴰ, ⵡⵓⵙ ⵢⴰⵡ ⵇⵉⵢⵉⴽ ⵏⴰ ⴰⵍⵡⴰp ⵜⵉⵢⴰⵏ ⵏⴰⴽ ⴼⴰⵡⴷoⵜ ⵢⵉⵢⴰⵜ ⵙⵓⵍⵜⵉ ⴰⴽ ⵀⵡⴻⵍⵡⴰ,. ⵏⵢⴻ ⵏⴰⴽⵀⴰⵍⴰⵙ ⵡⴰⴷ ⵢⵉⵜ ⵜⴻⵔⴰ ⵡⵓⵙⵉⵎ,. ⴽⵓⴱⵉⵔ ⵎⵡⵓⵣⵔⵉ ⵏⴰ ⴽⴻⵔⴰⵀⵜ.